In-dray ihany izaho ao anatin'ny herinandro no misakafo amin'ny hotely, ny hotely tena tiako hisakafoanako indrindra izao dia ohatra hoe any amin'ny Tandem a, Fabiolà, any amin'ny Zemaika